والله هي الشغلة بدها مهندس ديكور مصمم أزياء أي شي من هذي الشغلات اللي فيها تساعدك بتشوف وين تحط الكراسي والكنبات والطابات لكن انا دكتورة مافيني أنصحك خليني أحكيلك أنه أول شي بتشوف وين الجدار الرئيسي وبتحط عليه الكنباية الرئيسية غير هي مافيني فيدك.